<hesitation> fɨrijiyǝ we láa taarɨ otuyǝ mɨŋ ǝfǝŋpǝ wǝ ri ŋ wǝ láa taarɨ wǝ. Ǝ fɨ ǝfǝŋpǝ e kpii pɨ ŋ taarɨ wǝ ri ŋ wǝ. We a láa nya ǝ pɨ wɨ taarɩ rǝ wǝǝ ǝ fɨ e kpii rɨ tuwǝ wɨ ŋ taarɨ wɨ kuŋ lǝ̈ wɨ lóo kuŋ wɨtaarɨkpǝ.